मुर्गा के पंछी ना मनल जा सकेला। काहे से कि ऊ उड़ ना सकेला और पंछी जइसन बहुत से काम ऊ ना का सकेला। लेकिन कई वैज्ञानिक दृष्टि से ओके पंछी मानल जाला, लेकिन फिर भी आम समझ से ओ के पंछी ना मानल ही ठीक हवे।